Ël cutun, alura anduma ën l'Egit, al e ël pais ëndua a ie tantu cutun, pöi a ven a lu cöiu, a ven purtà, a ven lavà, a ven sbiancà dabin, pöi dopu ën baze ai pruget ch'a venu fait, cuandu l'astu ël fil prunt o a man o cun le machin-e faze i mudei che völe